Kalo kite tuh <hesitation> suka beli nasi ulam tuh enak banget nih pok mimik tuh nasi ulamnya. Bukan main enaknya gitu, dia pake kelapa orang-orang pade beli pake antri sama dia enak banget, belon lagi juga ada semur jengkol, semur tahu kalo kite ini enak, beli kalo jam 7 pagi tuh udah gak ada, nasi ulam udah kehabisan enak banget, <hesitation> orang orang pada berebut beli pagi-pagi pada dateng berebut belinya main dulu duluan belinya, kalo masak jam 7 udah gak ada nasi ulamnya, udah bersih nasi ulam tuh pake kecambah, enak banget pake ikan teri pepes, ape lagi timpalannye emang, sambelnya sama kacang pake daun kemangi deh tuh, <hesitation> enaknye dimakan juga dia gurih, jadi enak banget berasa makannye.